أول شيء تأكد إن عندك الادوات ورق تغليف شريط لاصق ومقص، تبدأ تقص الورق على حسب حجم الهدية ،وتخلي مساحة كافية عشان تغلف الجوانب ،بعدين تحط الهدية في وسط الورقة وتطوي الجوانب عليها ،وتستخدم الشريط اللاصق لتثبيت الورقة ،وتقدر تضيف لمسة جميلة وتستخدم شريط ملون ،أو زينة عالشكل ،تاكدي إنه كل شيء مظبوط ومرتب ،وبكذا أصبحت -ك- هديتك جاهزه للتقديم وبكثير من الحب.